Ingokho khusinzanga na mazi gahive, auanyule mavaa ganulekhu ausambe khumaiga, auranje khakalaganga ukhulaganye vipande vipande vipande na halombi shifulia, ukhulaganye vitungulu ukhalanganye zinyanya, ureve khu magura, ureve khumaiga vitunguru na zinyanya zihire kabisa khari nubandulanya zyi ziyi zinyangezo ulole zidhuvukhe kabisa has uwogiza ingokho iyi niwe ukhalaganyanga vipande, uwogizanga nulakhula mumagura yomo, nurakhula nurukhula nurakhula avero uvanje khakulanga hukalanya hukulange hulole kabisa zinyanga na vilunguru yevo zinyanga ziwuni kabisa zidhuvukhe ziumi, hasi uvughule mazi kidogo uremu yani zikhole muyu, muyu gwa vandu venya khudonjera, hasi haukhunike haiyuu, kawihule.